ɓa yiro o a apranti sɔrsiye u sɔrsiyɛri ho a nunɛ lo we wee benɛ lo ma hanmalo be awe jame nɛ lomi a repare ji donk ɓa yiro ho naso <noise> a yirɛma mite awa bɛrɛ'o tomu a hanmarobe abero ba nasiya so si we wee mu ɓwɛ mu beso hiya aba mi ni laban mu ji donk tomu a hanmarobe